Gnoodone gnoodoma iwiitine dé yooma isiirani dé. Gnoju gnoodoma: duckamérama: funa tanté siiré ka thooké gnooju-gnoojuma dan. Pur duckamérama fune fii saana iféé fuu ilungu maye. Ya mbhangh pan, a kulé fuu jickame, lhaasi mboore ndoode, nriibe nkujur nhiiti an gwéck. Kasa bhaaté nsééne. Ghuna asaa nroome. Ghune nanghna fu fu rakadasongma akane bootini, ki naa ansangi nnuugh. Di puru duckamérama yé, buukeuroma wune nguyema ghune ghune nruu kottu dé: bukeurma la boode, ndééne a la boode an biigi faakma né. Mu la fu kando nangh, kando nangh dé foo worama abimbir ni, abuughatini, iwonfale isungh mu saa mu saa nsuukani. Gnootone ngnoodena iféé ni an gnoodena iwiitine fo isinré i kandatini. Wune wu gnoojuma ghune niir wo ringi bhuur foo niir wo ringi ka bhuur fuu istoriama ghune nféé fu thiilima ngwitine. Yéma nruu yick ni an gnoodena. nthiuwama fune, fune nfuyi ma ghune-n- purké mu lacka ndhééne wora ndhééne a la bata mo foo mu lacka kando, ghuna asa tode awaka iwurma la a la rootini. Njiima nangh. Maa ka jiick fo, ghune ndick faye. Mu jiick-jick wora ndéé ni mu kando, ghuna asa- asda bhiri fune mo watéék. Fune waagna nditi nala waagna fune gnootu fune bééghine wagna nkuude. Ka jiick fo, <noise> foo nditi ndééne gnoju la i funangh fo, ghune ndéé. Ma naa rootini mu mo ka jiick-kasa bhuudame, bhuughune fo nangh wama arootini. <noise> Mu la bhéck fo la song, mbhuughune ani mo a buye nrééghma atu-atu thode, kiréye atooké.